<hesitation> duuɗi ujinere warde hannde kaa; ndennii komin nanata e mawɓe amen. Wiyetenoo pucci ndawrata, naa duu gelooɗi, naa duu laanaaji. Laanaaji kaa ana heddii faa hannde, ndee hunnde e hono muuɗum kaa <hesitation> ɗum ni woni ko njaranmi. Dum nii woni ko ngaɗami, honono heddiiɓe ngaɗinii a waawaa ɓurde ɗoo kaano.